Ma ei tiiäq nüüd ollõst väega midägi, aga vist om niimuudu, et om tumõdambit ja om hellembit ja sis tummõq ommaq nigu mõrombaq.